Për të kujdesur për lëkurën e thatë, Zë duke përdorur një pastrues të butë që nuk e heq lëkurën nga valjt e saj natyrale. Pasi të pastroni, aplikoni një krem hidratues të pasur për të ndihmuar në mbajtjen e lagështisë. Sigurohu që të hidratosh lëkurën të paktën dy herë në ditë, veçanërisht pas banjës ose dushit, kur lëkura është më e ndjeshme.